Sj mutum tu kwan kc mfe apem a ebotwa mu a, adze a mebjyj nye dj, medze hcn afadze bctoto dza minyim no wc ndj mber yi afadze a yj wc no ho. Ctc do ebien, mobchwj mbrj wosi wcyj hcn edziban si fa na kwan a wcfa do kyj nsa ma hcn ho na kwan a wcfa do dzi nkitsaho, ne nyinara mobchwj.